Fomba fiasan'ny penina, ny penina dia natao anoratana amin'ny taratasy ah, de apetraka eo ambon'ny taratasy fotsiny le penina de tsindriana amin'ny tanàna de manoratra, ao anatin'le vatan'le penina iny efa misy ranomainty ao ah manome anle soratra mivoaka ety ivelany, de iny ranomainty iny ah miovaova arakaraka ny lokon'ilay penina, misy mainty de misy mena, manga, maintso.